म्ग, रोन्ग, गुलोपिअ, बेन्गुनिअ, कोल, हेउजिअ, निल, हलोदिअ, निलकक्, कोमोल, मतिअ, मुग, निलकक्, हुनलि, मतिअ बोरोन्, बदमि, सै बोरोनिअ, घोन् निल, कोजोल, तिक्तिकिअ रोन्ग, हेन्दुरिअ, कोलर् अभक्थोक घोद् रोन्ग, ओनुजोल् रोन्ग हलोदिअ।